Can cheta'ague ñiqochenoigui ca 'ima' dalaxaic nache ýataqta sa'amaqtoigui

Ca imeetac na nogoxot yi ñipeulo huo'o na lmenec lomaxaqui maxaso qataq ýotta'a't nam imeetac

Nagui da sa'amaqten ñi Lo'onatac Enauac Na nache aýen seiotauga añi ñatamnaxaqui nache anac na ýihuo' nache ñatamnaxaua nache sedenaqta aña'añi qanatamnaxaqui

Na canoxosheguem enam nohieqpi yim sachi choqchiguiña chaco aiem sa huachegue da namipi da huo'o huo'o queca no caiabotaa' ena noxoshiguem nshaxataxana cataq caisaxaguet ena nauacpi nachena nache na da cahientaxana da caieet ena nohieq

Na lapo' na noyicpi yi ima' qompi qomi qompi huo'o da maiche lataxac da qai'ot ca noyic qa que'eca lapo' na noyicpi huo'o naxa da choche qaimetalec na alhua qataq huo'o naxa da eh qayahuo'o ca lapo' qayahuota'a na nshaxa qataq na 'auaqpi loxodaic nache ishet da lapo' na noyicpi

Nam iotta'at ralaxaic naiaanec huo'o na aiem huo'o naxa ra ico sasamaguiñi cha'aye sasaianguet iataqta sasaianguet huo'o na sasaianguet nache huo'o re'era sasaiamaxaren qo' sasamaguiñi naqa'en

Aso hua'auchiguiñi, aso huau'auchiguiñi itaxaiaxaqui can aiem qaiaxana qataq lamgui aso maye nache huo'o naxa ra yo'oraxattec

Ram dalaxaic onataxanac nagui ishet da saiaten ra ñoxosheguem cam eca lma' na roqshe cha'aye so hua'aupi iataqta qaica ca saiatenaq aiem qaica ca saiaten qaq nagui ishet ra ñoxosheguem ne'ena noiec roqshe lauo'

Da iqataxac sanem ca ñauochaxaua da qoýoqta ca neta'ague shenapega da luenguet da sa ýi'amaxañi